كيبان الاحترام أهم من الحب خصوصا في العلاقات لي كتكون خارجة على العائلة وعلى الشريك، لأن الاحترام هو لي كيتبنى عليه الحب من بعد، أما الحب يقدر يأدي في بزاف ديال الحالات لعدم الاحترام.